Emere zindasingayo kukunda konka z'obunuzi bwingi ndakunda enyama y'empunu, enyama y'empunu enuzire kandi eboniire konka eraseera. Ekindi ekindakunda n'ekyenyanja, ekyenyanja twena turakimanya ekyenyanja kiraseera, oraza nkokushanga oze kuronda obwenyanja bukye butaringana n'entomi yaawe konka bari kukaguza nk'enkumi ibiri kugaruza ahiiguru, mbwenu, emere enuzire kandi y'omugasho muhango aha magara giitu eraba eraseera. Ekindi ekiraseeera hariho kandi ndakikunda hariho ebijuma rekaho nk'omubwire bw'ekyanda biraba bitaragugwa, then ekindi n'ebihimba by'entondore nabyo biraseera munonga munonga kandi biboniire mazima binuzire konka biraseera.